Soyabonning asosiy qismlari dastak, gumbaz, skelet va novdadir. Dastak soyabonni ushlash uchun ishlatiladi, gumbaz esa yomg'irdan himoya qiladi. Skelet gumbazni ushlab turadi va uni kengaytiradi. Novda dastak bilan gumbazni bog'laydi va soyabonni ochib-yopadi.